Ɓure muuɗun ni nokku fuu ɗo njahaɗaa yimɓe ɓee teddinte. Yimɓe mbaɗan te moƴƴereeji <hesitation> bone muuɗun du a taɗan- aɗe- heewi konee en awa hakkille maa waalaaki a yiɗaa du jippaade. Nde wonnanoo huunde aduna fuu, ɗee kulle ɗiɗi nii tawetee hen kaa: bannge mun lobbo e bonɗo.